Аввалан, шутур обро дар бадани худ нигоҳ дошта метавонад. Вақте ки об менӯшад, он метавонад то сад литрро якбора нӯшад ва обро дар бофтаҳои баданаш нигоҳ дорад. Дуюм, шутур ба гармо устувор аст. Ҳарорати бадани ӯ метавонад бе зарар тағйир ёбад, аз сиву чор то чилу як дараҷа. Ба ин васила, вай дар офтоби сӯзон арақ намекунад ва обро талаф намедиҳад.